كتاب فن للا مبالاه و هيستفيد منه جدا في حياته اليوميه و حياته في التعامل مع الأشخاص ازاي يبقي بني ادم بيقدر يستوعب <hesitation> كلام اللي قدامه من غير ما يضغط نفسه او يبقي في استرس او كدا.